to kauso a zabshe miya kibabaɗi ko amfani ko ndallo ko kote wutami <hesitation> ehzabshe ko kote wuto baɗi ko kolshe kizi, akolshe kizimiya kamaka towuto ki beɗi amma na sha'awa wuto baɗibu, to ko ina lolo? damashi wuto baɗi lolo baɗi in wuyanni kawai kotoi, nako tukonni ko kolshe zaini amma ko tukobu nako dukko riya kizi marokinkoma ki riyamazi amma na tutko banammi andi 'ye moɗibu ko itu riyatko andi miskilabu harko teketi riyatko kometu bono toko nako meno hankalko hinɗabu kauso ka'asi wayye kibeɗi wayema nin nin dukko riya kibaɗine kariyinnimi shikenan kauso meno ana ehkolshebu harkauso ka'a amma nakokoritko banammi to kiɓeɗi ko kola kizibu amma nako karitkommi ko itu riyatko kometu enko enko ango gana kobo halkalko hinɗabu ndango ikoti amfani ki ɓeɗi amma kibabaɗi ko tuko wotobu kawai kogb billanko riya endoko riya ko tut- ko tuko wutobu hankalko kiki riyama, hankalko sai hinɗinni amma kiɓeɗi titko wutonkomi shikenan andi ehmoɗibu. amma ko dimi billa riya ko tuko wotobu ai moɗibu boɗi hadda wuyato ko tuko wutobu ko metuba ko dino banoma bai kowa aka lokoshibu to harkolko hinɗito amma nako tutti wutonku baɗi shikenan ko karito baninmi to harko itu riyatko andi miskila bu ansi amfani kishe tina woto kiɓeɗi gedatko akaa zai ko kolshe zaini sosai kona kode enkoh kometu ki riyassiya andi miskilabu ko metu 'yanko bono hankalko hinɗabu har kodittu hute harko duk eh bina ko dittuna mana duwar izito shikenan saiko eh duwar, ah duwar na ikobu shikenan saiko eh monsum ndongo to nako iko monsum saiko girba duwar iko shikenan saiko eh duwarko andi miskilabu anmoɗibu an masalassoto bu, amma na babaɗi iko karyabu ba baɗi wuyato ko tiko wuto baɗibu ahto ai ka kola zai- zai ɗenotkobu amma baɗi iko tishenti wotonko, ko tishenti wutonko to komako rina hawonnibu amma nako titko bami shikenan tona ko titko ko hinɗa na hoto ito eh meshema ko metu aa ko metubu ma nagonno enkomi si mokti zenonko saikuti billa bono kudubu gafɗeno dengo riya ku soma taɗi, to taɗi wanse ku soma ishe ku soma ishe koiya ani yobi kokoi ani yoko to shikenan saiko ma ku 'yanko hira sosai amma na eh kaabu a inabu ai saboka daman lokashi inimmi to saiku izi, lokashi ikobummi shikenan toko soma hinɗa kogonnmmi saiko lamko kori ko koeh de'i ko aa ko gaboni modi ko eh tu eh tu rayuwa sannan ku metu bono koki bai sallah ko kabun sallah shikenan saiko metiko to amfani tina wotoki ɓeɗi kenan amma nako tuko ɓeɗi a inabu amma nako tiko barmi ko metu enko bono andi miskilbu anjeɗeka yabu anjekobu shikenan kodu ku eh ku eh hiranku bono sabo ka'a daman denotko bono sai haburi bono denoki haburi ba kiti lolo <hesitation> daman Dai zemu eh bolo bolo zugo aka wayo ai mi zemu we bolo zemu zemu we bolo aka haburi bido namu'eh kana kizaibu amma na andi ka'afa a e'nado amma na ito kanadi bammi shikenan aiya felebu to anku bono shikenan kude lekɗa bono ku'idi sallah ku a bono shikenan andi 'ya moɗibu to indina ga millah ko- ko'isu bayani shikenan andi eyyotobu. amma anka'abuma a itinnido? kauso moyi sumbodiye dongo ai hawonni banda kanadibu a itinnido? amma na iko kanadinni andi 'ya moɗibu kitdomi geɗe kizai kiyam domni gede amma na ankanadibu a inabu amma nako ulko kelum kommi lo gwaiya a gafashi sara bolo to ngfinko kisara bolo an shikenan an ai moɗibu a gedenni amma gafko wuyo sara bolobu kam ko ehsara bolobu gabadaya anzai rutonku yabtinni.